<hesitation> fampiasan̈a asipiratera zen̈y e karà ty. Misy raha maventy oe aviô misy misy karà tiô fileksibila àby io zen̈y andian̈any laposiaira io zen̈y koa fa tsôfiny zen̈y maha asipiratera izy zen̈y mitsô- tsôfono zen̈y laposiaira io midriky an̈atiny raha maventy ao io. Karà zen̈y.